Ty fomba fampiasà tantely rey fatikiny iny zany: iny zany raha iny fiarovany. Lafa somary, hitany zany i fa somary misy manelingelin'azy na lafa hita fa somary misy raha zany somary ho ratiraty aminy raha iny, lafa vonjeny moramora avao la aboakiny eo amizay fatikiny iny la tribohiny amy fatikiny iny la mibongo. Sady raha iny maharary.